Po, nuk jan t kwqia micat, na pwlqejn, si s na pwlqejn micat? Po kur ish njw her njw mic shum e bukur me t kallzu tw drejtwn, micat shum, nuk jan t kwqia, po na pwlqejn, na pwlqejn micat shum, po, na pwlqejn, po, po, po.

Puna s mw pwlqen hiC me t kallzu t drejtwn, un nuk pwlqej punwn qw ban gruja pwr shembull, pun qw ban gruja ime nuk m pelqen, pwr shwmbull si shkon e lan shpija gjana niuk m pwlqen me la shpija me thwn tw drejtwn. Tjera pun m pwlqejn, nuk kam nonj problem.

po letra luj, po jo me lek a kupton, luj letra, luj Cdo lloj letwr po jo me lek e kupton, luj pwr, kam pas luj me kalu orwn, po luj letra, po jo me lek, se lek nuk jan mir me luj me lek, se msohesh pastaj dhe bwhet smun-je

Po pushime s mw pwlqen kurrkun se nuk kam lek me shku pwr pushime, me kto lek qw marr ke puna pwr me hangwr me pi, ku kam koh t shkoj pwr pushime, xhanwm? Jo, me kallzu t drejtwn s kamw, s kam shku pushime as kam ndwr mwnd tw ik me pushime

Po Ca me than tash, kjo puna, nga fillimi i punws tjetwr nuk kam met..., mir a me vazhdu punwn, me fillu hap njw pun tjetwr pwr me pa si hec puna, nuk asht nanjw gja e keqe kupton pwr me ec njw pun, puna asht e mir, puna tjetwr,

dim ndo gjana pwr shemull, din ndo gjana shqip..., po, po, e dim. ... po, ore, si s' i dim ndo gjana, gjana s'kena .... pa i dit. Po, po, po, i dim, i dim ndo gjana, po.

Po i shof ret, pwr shembull, kupton, se nuk wsht nonjw gjw se nuk i shof ret, jan gjanat e mira, se un vet s dua t keqen, Po... Po a kena me ba .. se shpesh ke ret kwtu... a e ditur ajo pun se po...

Po punt e shpis m pwlqejn t gjitha po jo t tana, pwr shembull, a kupton, se me la nuk mw pwlqen me la venin me la rroba a gjana, kto nuk m pwlqejn, kurse tjera gjana mw pwlqejn, nuk kam ndonji, nuk kam ndoni ashtu ndonjw problem pun pune, me kallzu t drejtwn.

smun-ja ime qw ka qwn ma shum e madhe qw ka qwn, ka qwnw ... kur, kur ka pas ra koronojoja ktu n Greqi dhe m ka m ka mbajtur di jav. Di jav kam qen dek pa, pa dek

Ato tw shkretw jan mosh e madhe, njerzit qw kan mosh... po mosha asht shum e vwshtir mosha e madhe...

Kafsh, kafsh ktu ku rri un ka qenj, maca, qenj e maca kam ma shum me thwn t drejtwn, po, ktu ku rrij un, shum qej e shum maca...po mace dhe qej kashum, pwr shwmbull ka pas ... nga dy, pwrdit ka, qej dhe mace.

Por tash qw kto ushqime nuk jan...

Po kur kam ditlindjen un nuk kam Ca me bo? ... Thash jam shtatdhet vjeC, nuk baj ma ditlindje, nuk baj ditlindje, kalamajve jua kam pas ba kur kan qwn t vegjwl, nuk bwj ditlindje... pwrpara asnjwher, un pwr vete s e kam bo asnjwher, po kalamajve jua kam bo....

Po shqipja wsht gjuha e nanws, ka vlerw, kurse greqishten e kam msu prej hallit, kur kam shku pwr pun me u marr vesh me grekun me punu...

.....[???] shuku asht shok

un nuk du me ik n Shqipri, nuk m pwlqen as shpresa, nuk kam shpresa, nuk..., a kam...., nuk kam shpresa

Ajo qw mw shqetson, Cdo gja mw shqetson, politika, nuk ka politik t mir, nuk ka shtet, shteti ... edhe mw shqetson shum mw shqetson.. Pwr kwt pun nuk ik u anej, nuk m pwlqen t ik pwr Shqipri, nuk ka shtet.

Po, msimi ma i mir qw m ka pwlqy dhe mu kur kam qwn at hera wsht edukata, po t kesh t mwsojsh edukatwn wsht msimi ma i mir i jets, edukata wsht, si me ta shpjegu, shum msim... se t jep edukat, t jep t folmen...

t jet shok i mir, t jet shok i bes, t jet shok kur do i thush atit shok, t jet shok, jo tjetwr, po t jet shok shok i mir, edhe shok wsht, do t jet shoku ma i mir i ngusht

po ka raste qw ham mir, ham shum, ka raste qw ham dhe mw pak, tani kot e fundit ha ma pak, nuk ha si ma pwrpara, ha ma pak se nuk ban mir natwn me hangwr.

Po, krenar kam qwn kur m ka lind fmija i par, kam qwn shum shum i knaqun edhe un jam knaq kaq shum si mw pru zoti fmijt e par, fmijn e par...

po, e pwrdori..., nuk pwrdori kompjuter, s di nga kompjuter un ... telefonin pwrdori ma shum ... kompjuterin nuk e pwrdori se nuk e disha punwn... po kompjuterin nuk e pwrdori shpesh, jo, jo, nuk e pwrdori shpesh, me thwn tw drejtwn, kompjuterin jo, kompjuterin jo.

Po C tw... si me ta shpjegu tash, pallati , pallat, ka Cdo lloj pallati, e kupton, tet kat, llogarite qw nw Shqipri ka pallate peswmbwdhjetkatshe, Cdio lloj pallate jan shum t mira.

Kur isha fwmij, pwr shembull, m pwlqente mbwshtillja gjanat me pako , sillnin gjwna t mira kur isha fmij, a kupton, kur isha fmija isha Ca desha, dashta me bamun dhe e bana,

Po, kush jan ato ushqimet, pwr shwmbull, qw bwjn mir, t mbajn n jet, grosht, supa, peshku, ... kto jan ushqimet qw t mbajn nw jet, t mbajn pwr s mbari, e kupton, qw na pwlqejn ne, ne t mwdhenjve,

pwr zotin, s ka vend t mii... , qeveria ktu a mir, greku asht i mir, nuk asht ashtu. Greku, na kena vite ktu ke greku, punojm, rrijm, tana t mirat, me, greku asht n rregull ore ti, qeveria e t tana...

Po, kur isha i vogwl m pwlqejshin kang dhe ashtu kang dhe kukllash, kuklla kang kshu pwr fmij, kto m pwlqejshin ma shum kang e fmijve t vogla ashtu, kuklla,

Festat e mia jan Krishtlindjet, dhe Viti i Ri mw pwlqen shum, tana festat mw pwlqejn, edhe Pashkt, tani qw vjen Pashkt me pjek nji gic, me hangwr mish, me ba qef me shok, shoqe,

Po, lek nuk mbesin me kursy tash, se kan shku gjanat, kan shku shtrenjt, kam fmi me maj, nuk kam si me kursy lek, pwrpara ndoshta kursejsha nga pak, ka qwn rroga ma e mir e ma ashtu, por tash jo, tash s mund kursesh asnjw gja, as lek asnjw gja.

Pages me akorde do pwrdoret avash avash sa munden me luj sot pwr dy ... pwr shembull sot asht si me ta shpjegu tash, ma mir....

Veni ku rrim, jan vene tw mira, pwr shembull ka park, ka lule, ka lulishte, ka ajwr t pastwr, edhe m pwlqen me ndej a kupton.. m pwlqen me ndej shum... ajr i pastwr e gjana... Cdo gja mir...

Dhurata kam marr i vogwl, kam marr tullumbaca, kur kam qwn i vogwl, fmi, tillumbacat e Vitit Ri, kur ishin tullumbacat, mrapa s kam marr ma, e ka nj Cokollat kanjher, gja, na tjera s kan qwn dhurat, kena qwn fukaraj.

pwr shembull kam nevoj si me ta thwn.... me marr nonj pal pantoll, nonj par, nji bluz t bukur, nji xhup, kto kam qef, gja tjetwr C tjetwr, pwr shembull se Cdo gjw tjetwr, gjana t mira un kam qef, po.

Po dim, mor, si s dim not nw Shqipri, ... se gjanat jan.. Shqipria gjana t bukra , po, Cdo gja a mir, nuk a keq nw Shqipri, a vwrtet, Shqipria wsht gja e mir, tw shohim njw her, po...

samira ... Jeta e familjes time asht, istoria e familjes time asht gja e bukur. Shkojn nw shkoll, vijn prej shkolle fmija, kur kan qwn pwrpara se tash jan t mwdhenj, shkojn ... tash shkojn n pun, vijn prej pune fmija, han, pin, dalin xhiro...

Telefon pwr her t par e kam marr tani kot e funit e kam marr, po, telefon tw thjesht, po maj telefonin e djalit t vwllait, se vet nuk kam nonj nuk i kam qef, nuk..., dua teklefon tw thjesht, sikund edhe kwt tw thjesht kam.

Po, ore, na pwlqen vizita, na pwlqen vizita, vizita asht gja e bukur, me vizi... vizitu, po vizitoj, pwr shembull, vizitoj kuklla e gjana, vizitoj kanjer kur kam qwn i vogwl, me ndihmu fmijt,